äkua teta guaju rusia, jaeko imbaepueregueva, tätägueva, oikoñomaï ñoräro rupi, añave rupi jekuaeño ɨru tëtä reta ndive oyooavaiso, ïkɨreɨ guinoi mbaepuere ïru tëtäretare ramo. Jaeramo opaete ndive oyoovaiso